ആനേ। ആനേ ന്ധുമ് മല്ലഗ്രത്രദ പ്രനി, നിക് മല്ലകിവി പുനു, മല്ലകിവി ഐകു ദേഹ ദ ഉശ്നഥ്യ നിന്ത്ര മല്പുര ഹേല്പ് മല്പുനു। അഫ്രികദ ആനേ ലുഗു പരഥിയദു ആനേ ലുഗു മല്ലകിവി പുനു, ആനേ ലുഗു ബരി ഐകു മേമോരി ശക്ഥി ഉന്ദു। ആനേ ന്ധുമ് മല്ലകിവി പുനു, മല്ലകിവി പുനു, മല്ലകിവി പുനു, മല്ലകിവി പുനു।